Domofeŋo meŋ diiyaata nte ye domoroo kono, wo loŋ maanoo ti. Maanoo, nte ka wo le domo baake. Iyoo, duŋ maanoo ňiŋ, ate depansoo warata. parisiko fo ye tuloo ki jee. niŋ duŋ ite tuloo keenoo la jee i ka tiyoo le ki jee. Iyoo, tiyoo i ka kodi, wo daa koleyaata le. Fo i ye tuloo saŋ, i ye tiyoo saŋ, i ye feŋ meseŋolu fanaŋ saŋ, i yoo feŋ meseŋ diŋolu i ye i saŋ i ye i ke a kaŋ. Maanoo de, ate depansoo koleyaata bari wo le ka diiyaa nte ye, nte ka wo le domo.